Waaw man suma liggéey. Dama dee liggéey <noise> liggéey bu mucc ayib bu bu bu rafet bu baax bot. Réew mi tollu na foo xam ni liggéey taxut am xaalis. Boo liggéeyul daŋaay faatu doŋŋ moo fa am waaye liggéey bi moom nim daa deme du ko dee deme te num war a mel du ko dee mel donte li ñuy liggéey xamoo ko te nekk na lu baax, lu muccu ayib waaye du du du deme nam war a deme.